जो सफ करने की मशीन होती है। तो उससे जल्दी में काम हो जाता है घटु से लेट में होता है।